في الحقيقة مكينش حسن من الجلوس في الارض ولكن داكشي على حسب الجو وعلى حسب وهلى حسب درجة الحرارة وعلى حسب المكان اللي فيه ولكن الغالب في الارض احسن